Ny fomba fampiasa hanitry mba ampitombo tsiro sakafo. Da misy ndraiky ahiaña miaraky saosy mañahaky kotomila, selery, tain fa misy koa ahian-teña manta. Efa masaka raha jiaby da zay vao ahia añaty hañi ao ny hañitry iñy.